एक मजबूत पासवर्ड ऊनी ये केव जीने कोई भी नि ढूंढ सके। इको मतलब होवे लोक लगाना। अपना अलावा उन पासवर्ड न कोई भी नि खोल सके जहां तक अपन ऊनी ये पासवर्ड नि ब ता वा वहां तक नि खोल सके। अपन <noise> एक मजबूत पासवर्ड आसा बना सका जसा की उन में कोई स भी उल्टा सुलटा नंबर डाल दा या फेर कोई को भी नाम डाल था या फिर पैटर्न लगा दा ऊनी ये पासवर्ड केवे। ये पासवर्ड मोबाइल में कंप्यूटर में टेलीफोन में ओर नरी सारी चीजा में लगे। ऐनी ये पासवर्ड केवे और अपन अपने फोन की भी सुरक्षा कर सका।